د پیچ کش کار د پیجونو خلاصول او کلکول وی، یو پېچ کش پیچونه تاووي کله چې هغه د پیچ په سر کې ځای پر ځای شي او وګرځول شي. د پېچ کش دا ګردشي حرکت پیچ ته اجازه ورکوي چې په موادو کې ژور شي او ټینګ شي.